أول إشي تقوم بغسل الأرز تحت الماء عدة مرات حتى يصبح ال <hesitation> الماء صافي جدًا، تقوم بنقع الرز لمدة ثلاثين دقيقة بعدين تضع أربع أكواب ماء على نار عالية وتضيف ليها بعض الملح والزيت أو الزبدة إذا تحب بعدين اتضيف الأرز للماء المغلي، بعدين تضع على النار لمدة من خمستاش إلى عشرين دقيقة ثم تقوم بالتأكد منه إذا كان مستوي.